سویس د نړۍ یو له مخکښو مالي او بانکداري مرکزونو څخه دی، او د نړۍ د ساعت جوړونې صنعت په کې هم خورا پیاوړی دی. د سویس د طبیعت ښکلاوې لکه د آلپ غرونه او جهیلونه د سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځایونه دي. زه هم غواړم سویس ته یوځل لاړ شم.